Aga pentinna leipahangngi makkunreiye nap- <noise> nainappa leibottingi <noise> aganna harus leirita pappamulang yanaritu ampe kedo na magi nainatellareng ampe kedo na yanaritu ampe kedo na re lau ri tomatowanna ampe kedona leipadanna rupa tau nappa nulle ga pegauq i jama-jamangnge akko bo- akko bola e padai <hesitation> mannasu mannasu-nasu mappaccing bola masserring akko lego-lego e areggi yolo bola e ye manenna ro wedding leirita <noise> <hesitation> akko makkunreiye nainappa weddingngi leibottingi yareggi leipubene.